निराश निराश आम तबे होऊं जब आम कतु चिजा के उम्मीद राखु कि एजा काम से करे सकअ पर से किच ना राअः करें आम तब निराश ओऊ जब आम कसीसे उम्मीद राखु और से करीना तब पुरे दुस निराश राअः।